زده کړه د ټولنې په جوړونه کې ډېر مهم رول لري. دا خلک پوهه ورکوي، مهارتونه ښه کوي، او د ښه ژوند لپاره لاره برابروي. زده کړه فکر خلاصولي او نوښت ته هڅوي، چې ټولنه پرمختګ وکړي. په دې سره خلک خپل حقونه او مسئولیتونه درک کوي او د ټولنیز عدالت ملاتړ کوي. نو په ټوله کې، زده کړه ټولنه منظم، پرمختللې او هوښیاره کوي.